Haghere umuhinu we jifunze lugha tofautitofauti hang'u haghire handu ukaghenda au kana haghire mathomo mengi ukamijifunza kwashighwa kole ukamfika thekondari kui kwashighwa mathomo mengi ujifunze hena kingeretha. kimetha mualimu akakueletha naiwe kwa elewa. Haghire handu hengi kwashighwa ujifunze rugha tofauti, kimethauuirime iiranianana vandu. Kwa mfano, waghenda kenya kwashighwa umanya irera Kingeretha, kindo kicha ukaghenda sehemu tu vandu vathoerrie makabila, mnu mru hata kiswahili aishiwe hata kore kiraichi kukakolea kuura mru akyekuelekethaku iha arerie kui hata lugha. Lugha ito ta vandu vengi fo kwarera kingeretha, kifarantha, iki ni kicha mnu ijifunza thi kivichwa kyo hangu kwarera vindo vingi kole nchi vachirera kingeretha kadu na rugha yoro kole kujifunzie kuichi kwaelewa findo kole ni mru akyarera kana kindo kueleketheriwe kyokyoshe kiya.